في حاجات كتيرة في العربية زي مسلا القزاز الكاوتشات مم الدركسيون الفرامل ممكن يكون المحرك اللي هو قلب السيارة اصلا واللي هو بيحرك بيحركها ومسئول عن نقل الطاقة وعندي نظام العادم ده اللي بيطرد اي غازات اه بتبقى نتيجة احتراق البنزين.